Hathauda ko munh ke udeshya kisee vaastu par baal lagaave ke lie hoto hay. Takee usee akar diya jae sake. Chataka lagaya ja sake ya phir nasht kiya ja sake. Yah ek saral lekin atyant upayogee upakaran hay. Jo nirmaan marmat aur any karya mein bahut kaam aato hai. Isake kachhoo mukh uddeshy nimnlikhit hai. Hathauda ko sabsai samany upyog nakhun aur lakdiyan samagri maiin thoknai kai liyai hoto hay. Yhah nirman karya maiin aamtaur par istaimal hoat hay. Dhatu ya anya samagriyon ko akaar dena. Hathauda dhaatu ya patthar jaisee saamagree ko akaar dene ke lie bhi upayukt kiyo Javan hay. Jaise kee kareegare ya nirmaan kaarya mein dhaatu ko modno, katno. Hathaude ka upaay kisee cheej ko todane ke lie bhee karo jaot hay. Jaise puraani deevaaron ko todano ya patthar kaachon.